Ku ma saasiq ütskõik määntses eläjäs muutudaq. Ma kujoda ette, et ma tahtnuq kotkas saiaq. Et muutunuq mõnõs aos kotkas ja sis saanuq linnadaq häste korgõh. Ja kiäki minno rünnädäq es julõnuq, selle et ma olõ kodas, ma olõ kõgõ tugõvamb tsirk. Jah, tuud ma tahtnuq pruuviq.